रेफ्रिजरेटर के जो इस्तेमाल हे ओ हमन करते खाना के ठंडा करे म आऊ ओला बचा के रखे। बर आऊ साथ ही साथ लाइका मन के आइसक्रीम भी रख सकत है जेन से ओ पिघलही नो आऊ साथ म ताज़ा रखे बर सब्जी भाजी ल। एकर असली चीज गैस होते जेल कोलन भी बोले जायल।